қайырлы кун қымбатты тыңдаушылар
бүгін ы бізде қарлығаш экоподскастының кезекті саны
қайырлы кун қымбатты тыңдаушылар
бүгін ы бізде қарлығаш экоподскастының кезекті саны
ы біз бұл эпизодқа бүгін ы белгілі журналист үш баланың анасы гүлжазираның ертегілері деп аталатын ертегілер жинағының авторы гүлжазира берікқызын шақырып отырмыз
сәлеметсіздер
сәлеметсіз бе гүлжазира біздің подкастқа қош келдіңіз
біріншіден ы бұл подкасттың не туралы екенін сізге түсіндіріп айтып өтейін

ы біз сізді бүгін шақырған себебіміз сіздің осы керемет ы гулжазираның ертегілері атты ы балаларга арналған балақайларға арналған ертегілеріңізді оқығаннан кейін керемет тамаша сезімде болдық
себебі бұл ертегілер жинағы ы келешек ұрпақты жас балаларды экологиялық сауаттылыққа тәрбиелейтіндей ертегілер екен
ы сондай жан жануарға деген мейірімділікпен қарайтын ыыы қарауды үйрететін ертегілер екен
сондықтан да өзіңіз үш баланың анасы ретінде қазір ы өсіп келе жатқан балақайларды қалай экологиялық сауатты ы біздің табиғатымызға жаны ашитын етіп тәрбиелеуге болады сол жағымен бөліссеңіз
мхм қайырлы күн ы қарлығаш деп аталатын жаңа подкастты тыңдаушылар қыздар ыыы жігіттер әкелер аналар енді былай тәрбиелеуге болады былай тәрбиелеуге болады деп айту қиын
өткені бұл отбасы деген шағын мемлекет әр мемелекеттің өзінің заңы бар ережесі бар
бірақ та сол әр мемлекеттің заңынан ережесінен біздің де конституциядағы сияқты жақсы жақтарын алып жатамыз ғой түрлі елдердің сол сияқты әр отбасындағы өмір сүру салтына карай жақсы дүниелерді алуға болады
енді мен өзім көріп біліп жүрген және біз өмір сүріп жатқан шағын мемелекеттегі шағын ережелерді сіздерге айтайын ұнаса
і енді екеуіміз де ауылдың қыздармыз ия лилияна біздің жолымыз болды деп айтуға да болады

біз мысалы шығармашылық адамдары болдық екеуіміз
бұған да өте әсер еткен сол біздің ауылдың каратөбенің аппақ құмы өзені ыыы аң құсқа бай болмаса да сол өлкенің табиғаты біздің осындай өзгеше өмірге қарауымызға шығармашылық адам болып өсуімізге әсерін тигізді
ал енді қазір біздің балаларымыз екеуміздің де тас қалада қаланың ішінде қорап уйде жан жағының бәрі зуылдаған автокөлік ы табиғат түгілі аспанға қарайтын уақыттары жоқ кезеңде өмір сүріп жатыр
балаларымыз ыыы көктегі күнге түндегі жұлдыздарға сирек қарайды тіпті қарамайды десек де болады мхм
сол себепті мен де осы ертегілерді жазған кезде ыыы қазіргі балаларды мазалайтын қазіргі балалар көп нәрсеге мән бермейтін дүниелерді қарастыруға тырыстым
жаңа айтып қалдым ғой түнгі аспандағы жұлдыздарға қарамайды деп сол екі жұлдыздың өкпелеп адамдардың аспанға карамайтынын тақырып қылып алдым
мхм бұл ертегіні оқыған үлкен кісілердің өзі хабарласып мә расымен де біз аспанға карамағалы көп болыпты оның үстіне қалада жұлдыздар көрінбейді ғой жарықтан алыстап кетеді жұлдыздарға да карамаппыз
мә жақсы тақырып екен енді балам күнде түнде ұйықтардың алдында терезеден жұлдыздарды қарайды кей күні көрінбей қалса жылайды деген сияқты әңгімелер айтылып жатыр
бұл дегеніміз біз табиғаттан алыстап бара жатырмыз ия

енді бүгінгі күні актуалды бүкіл әлемді аузына қаратып жатқан мына австралиядағы орманның өрті де ыыы өте маңызды тақырып
сол ыыы кеше оқып отырып ыыы осы ертегілер жинағындағындағы ойыны осылған мыстан деген ыыы ертегіңіз дәл сол қазіргі бүгінде маңызды болып тұрған өрт тақырыбына кәдімгідей келеді екен сондықтан да

осы ертегі арқылы балалар өтірік айтуға болмайтынын жалған ақпаратты таратса жаңағы мыстан кемпір сияқты зынданға түсетінін және отпен сумен ойнауға болмайтынын түсінеді
және орманды от ыыы шарпыса және су тасыса бұл сол орман тұрғындарына өте көп зиян келтіретіні туралы қамтылып тұр
жаңағы мыстан кемпір іші пысып жүріп от пен суды айдастырып тұр ғой кім күштісі деп
от айтады ой өртесе мені су сөндіре алмайды дейді су айтады ой осы от лап етсінші мен бұрқ етіп суымды шашсам ол сөніп қалады деп
сонымен екеуі бір бірімен айқасып сол жерді видеоға түсіріп таратады
ы өте қызық ертегі енді ыыы жаңа өзіңіз айтып өттіңіз біз ауылда өскен ауыл баласымыз табиғатқа жақын болдық жан жануарлады кәдімгі күнде көріп қолмен сипап жүрдік
қазіргі қалада тұратын балаларды ыыы әсіресе енді өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліссеңіз қалай табиғатқа жақын етіп тәрбиелеуге болады
ыыы жиірек табиғатқа шығуымыз керек оны енді біздің астананың мысалы дәл қазіргі біздің қаланың ішінде ы алматыдағыдай тау етегінде тұрған жоқ иә
алматыдағыдай үлкен бақтар жоқ ішінде ақ тиындар көгершіндер жүретін алматының балаларының кішкене жолы болды десек болады
ыыы мысалы таразда да шымкентте де күн жылы олар табиғатпен былай етене араласып жатыр
енді біздің астана ыыы бәлкім енді статусы да басқаша болғаннан кейін біздің балалардың кішкене мүмкіндігі аздау
біз мысалы отбасымызбен қыста да жазда да ұл бала жоқ болса да әкесі сол екі қыз екеуі ғой үлкені анау кішкентай ғой енді ол да дым білмесе де сол ертіп бәріміз шығып балық аулауға барамыз
жазда қыста үшеуінің үш қармағы бар әкесінің екі қызының бізде қармақ жоқ екеуімізде олар балық аулайды
ыыы балық аулауға барғанда балықты көреді өзендегі құстарды көреді үйрегі бар шағаласы бар аспандағы тағы қандай құстар бар сол өзен жағасында жүретін қазы бар
ол құстарды мысалы атын да білмейді түрін де білмейді ғой ол қыздар
папа мынаның бәрі көгершін бе ол көгершін емес ол шағала ол үйрек ол қоқиғаз ол мысалы тырна ол қаз деген сияқты кітаптан ғана суреттен көріп жүрген балалар көзбен көргенде ол басқаша әсер етеді
мысалы і үйректердің өзі балапандарымен жазда жүгіріп жүреді мама қара қара біз сияқты үш балапаны бар екен мама бес бала соның барлығы оларға қызық
инеліктің не екенін мысалы білмейді де олар суреттен көріп қашып қорықты бірінші барған көрген кезде
біз түсіндіріп жатырық жоқ ол инелік жақсы бізге пайда немен пайда несі пайдалы ол инеліктің дейді
инелік масаларды жейді масалар бізді шақпайды егер маса көбейіп кетсе онда адамдарды жануарларды аулада ауылда мысалы сиыр бар қой бар бәрін талап тастайды олар сосын жайыла алмай қалады деген сияқты бәрі бір бірімен байланысты дүниелер ғой
балаға кәдімгі өзінің ыыы
астананың мысалы қаладан шықпай ақ осы ы әуежайға кетіп баратқанда мына қарағанды тас жолымен кетып баратқанда жазда кішкентай көлшіктер өзендер өте көп
қосшы жақта бар ы малиновкаға кетып баратқанда көптеген ы өзендер бар кішкентай сол жерлерге барып балық аулауға болады
енді одан бөлек ыыы біздің кісілер адамдар астаналықтар боровоеға барады бурабайға сол жердегі табиғатты қарайды
сосын енді бурабайда балалардың көретіні сол жердегі ы зообақ қой
жалпы мен зообақ цирк дегендерге өзім адам ретінде кішкене қарсымын
бізде бір екі рет циркке бардық осы жолы ыыы кейінгі кездері бармай кеттік цирктегі аңдарды аяймыз
ия ыыы дұрыс айтасыз себебі ыыы циркте болсын зообақта болсын ыыы енді олар өз еркімен тұрған жануарлар емес қой иә
тіпті мына дельфинарийлар қазір келіп жатыр дельфиндерді тіпті аяйсың
сондықтан да егерде сіз бен біз сияқты қарапайым мхм тұрғындар қыз келіншектер өз балаларын апармаса ол бизнес жоғалады да әрбір жануар өзінің ыыы кәдімгі табиғи аясында табиғат аясында өмір сүретіні сөзсіз
бизнес қой енді бұл жаңағы қалалық балалардың ооо көңіл көтеруі үшін ойлап табылған дүниелер иә
бірақ жаңағы цирк деп қалдық адам өзі жасай алатын мүмкіндігі шектеусіз ғой біздің секіруден жүгіруден дю солей циркі келді ғой мына экспо болған жылы қандай тамаша
аузымызды ашып адам істеватыр ма бұны не кім істеватыр деген сияқты таң қалдық

енді сіз бағана айттыңыз ғой қалалықтар қалай тәрбиелеу керек біздер жаңағы балық аулауға барамыз ммм қыста коньки тебеміз сырғанаққа табиғатта жүреміз
және уй жануарларын асырау керек шығар деп ойлаймын
біздің көршілер де ұлу асырайды ммм балалары сол мама көршінің үйіне барамыз деп сол ұлуларды көруге
сол ұлулары кішкентай ұлуларды туған ғой енді соны бізге береміз дейді кішкене өскен кейін
мен айтамын ойбай мен сендерді бағамын ба ұлуды бағамын ба деп күліп қоямын
ал шын мәнінде жаңағы аквариум ы үйінде балық ұстайтын тотықұсты оның де барлығы циркпен жаңағы зообақ сияқты қамауда тұрған дүниелер ғой
бірақ осының өзі баланы ана ыыы үйіндегі жануарларын бағуға мейірімділікке тәрбиелейді ғой ыыы аяйды оны бір құлап қалса немесе ауырып қалса иә
ммм мысықтары бар достарымыз бар үйінде сол мысықты ветеринарлық клиникаға апарады ектіреді туғызады жаңағы ыыы қыдыртады
сондай дүниелердің барлығы баланы кішкене болса да табиғатқа жақын етеді деп ойлаймын
иә адамнан да басқа тірі жан иесі бар екенін және де оны ыыы сол оларға өзің сияқты қарау керек екенін ыыы түсіндіреді дейсіз ғой
сонымен тәкаппар күнбағыс деп аталатын тағы бір ертегіңіз бар ол ертегіңізде балаларды ыыы өсімдіктерді ыыы өсімдіктердің қалай өсіп шығатынын және де оларға не керек екенін соны үйрететін де ы ертегі туралы

ол шын мәнінде де күнге қарап тұрады ғой күні бойы күн қайда бұрылса солай бұрылады мысалы біздің үйдегі қыздар ол күнбағыстың таңертеңнен ыыы кешке дейін күннің бағытына басын бұратынын білмейді ертегіні
биология сабағына кәдімгі кіріспе дейсіз ғой
ия өйткені олар ойлайды гүл сияқты шығады да тұрады деп шын мәнінде күнбағыс деп қазақ та атын керемет қойған иә күнді бағып күні бойы тұрады
сол м сол күнбағыс арқылы ыыы тәкаппар болмауға үйреттім да сосын дәні иә жаңағы күнбағыс тәкаппар болып ешкімді менсінбей амандаспай жүрді ғой
басын көтере алмай қалғанда торғайларға айтады менің дәндерімді алыңдаршы басымды көтере алмай тұрмын жерге қарағысы келмей тұр ғой иілгісі келмейді ешкімге
содан дәндерінің бәрі бітіп сосын қожайыны келіп ой мына күнбағыстың бізге пайдасы жоқ екен бүкіл дәні түсіп қалыпты деп жұлып тастайды ғой
сосын жерге жатып өлейін деп жатыр да енді тамырымен жұлып тастаған соң шауып
не істесем екен өмірім осымен бітті ме деп күн де онымен күні бойы дос болып тұрған күн де түспей қалды көлеңкеде жатыр ғой жерде үйдің бұрышында
сонда і бір дәні ғана түсіп мен сіздің өміріңіздің жалғасымын деп келесі жылы осы жерден шығамын деп күнбағыстың дәні арқылы келесі жылы тағы да
бір күн бе күнбағыс шығатыны және ата ананың өмірін жалғастыратын балалар деген сияқты дүниелер паралель түрде түсінетін адамға жүріп жатыр
және күн ана гүл мен көбелек бір бірімен ұрсып қалып достасатын ол да көреалмаушылық туралы сипатталады
гүл көбелектің әдемі билейтінін көре алмайды көбелек гүлден гүлге қонып билеп жүр ғой енді концерт беріп жатыр бәрі көре алмай жатыр қошеметтің бәрі көбелекке ал гүл сахнаның рөлінде тұр да
мені бәрі таптайды мені ешкім жақсы көрмейді деп ыыы көбелекті битіп ыыы қауыздарын жауып тығып тастайды
ол тоңады күн түспеген соң қарны ашады жылайды оны достары құтқарамыз дейді сонымен күн ыыы гүлге өкпелеп оған түспей қояды гүл де тоңа бастайды
сонда мына күн гүл көбелек бәрі бір бірімен байланысты өмір сүреді иә
соңында екеуі достасып күнге рахметтерін айтып солай ыыы өмір
өте өте керемет ертегі себебі бұл дүниеде енді жер бетінде әрбір процесс бір бірімен байланысты ыыы бір жерде бір көбелек қанатын қақса екінші жерде дауыл тұрады дейді
сондықтан да ыыы кішкентай ыыы кезінен бастап балалар осындай ертегілерді оқып экологияның ыыы әліпбиімен танысады деп те айтуға болады
ыыы сонымен гүлжазира берікқызы енді ы мынандай сұрақ қойғым келіп отыр ыыы өзіңіз айтып отырсыз ғой ауылда өстік табиғатқа жақын болдық деп
ыыы сол ауылда тұрғанның өзінде сізді ата анаңыз ата әжеңіз ы қандай экологиялық ыыы жағынан ыыы тәрбие берді дейсіз ғой тәрбие берді
қандай акыл кеңестер беруші еді
мысалы шашымды менің есімде әжем шашын айранмен жуатын
қазіргі кезде енді осындай қоспалар көп ыыы косметикалар бар
тамақтың да нешетүрлісінде жаңағы ы бояулар қосылады нешетүрлі дәмдеуіштер қосылады
қазір керемет ыыы табиғи өнім жоқтың қасы
енді біздер ыыы кішкентай кезімізде әжелеріміздің жаңағы табиғатты аяла дегені қарлығаштың ұясын бұзба дейді ия қарлығаштың ұясын керісінше қораға сарайға қарлығаш ұя салса біз де қуанатынбыз
соны барып қарап балапандары түгел ма құлап қалған жоқ па ол неге құламайды балапаны оны сұраймыз
ол кейде ұясынан ұшып кеткенде салбырап тұрады ол қалай тұр деп ол жаңағы аттың қылына байлап қоятынына әке шешесінің сол қарлығаштың иә соның барлығын көріп өстік
сосын торғайдың ұясын бұзба дейді жем шаш дейді көгершіндер торғайлар олар енді екібастан ауылда қоректеніп жүреді
сосын және ауылдағы балалардың барлығы табиғатты сүйеді деп айту қиын өйткені бұзық балалар да болды ғой арамызда иә
мысықтарды байлап койып аяғынан ы кұрбақаларды асып қойып жіппен байлап сондайды көргеннен кейін аяушылық сезімі туып екіге бөліне бастайсың
жаңағы анау жауыз балалар деп оны әке шешеңе айтып мұғалімдерге айтып тәртіпке салып осының барлығы ыыы қазір көз алдыма келіп жатыр
сосын енді қыз болып бойжетіп өсе бастағаннан кейін әдемі болғың келеді ғой
әдеміліктің барлығын ауылдағылар ойлайды ол опа далап арқылы немесе дайын бір косметикалық бұйымдар арқылы келеді деп солай өстік қой
а сосын бой жете бастағасын жеңгелерден сұрайсың бетің ағару үшін айран жағасың қаймақ жағасың сүзбені койып қоясың маска жасайсың деген сияқты
сол дүниелердің барлығы қазір қайтадан сәнге келіп қазір енді
қазір өзіңіз қолданасыз ба солай
арасында қолданамын мысалы шашымыз көп түседі шашы түспеу үшін ер адамдар да қыздар да мына пияздың тураған кезде түбі бар ғой иә түбінен су шығады ғой пияздың сол түбімен мына шаштың түбін былай ысқыласаңыз
түспейді және ыыы укрепляет дейді ғой не қалай болады қазақша нығайтады иә мхм шашты тамырымен нығайтады
ыыы осы шашты жаңағы пиязбен мына басты құйқаны уқалайтын процесс өте пайдалы және білесіз бе массаж да дейсіз ғой иә массаж және соны бір рет жасағаннан кейін сіз үнемі шашыңызды жуғанда шаштан пияздың иісі шығып тұрады
сонда мен ойлаймын да міне құдіреті табиғи заттың қанша шампуньмен жусаң да сенің шашыңа құттай су тисе немесе жаңбырдың астында қалсаң басыңнан бәрібір пияздың иісі шығып тұрады
бізде ы келген қонақтар өздерінің ыыы тұрмыстағы экологиялық лайфхактарымен ы бөліседі бізбен бірге жаңағы біздерге ы тыңдаушыларға айтып береді
сізде сондай экологиялық лайфхактар бар ма тұрмыста қолданатын
енді қазір барлығы сол химиясыз өмір химиясыз ыыы өмір сүрейк деп үйретіп жатыр ғой
химиясыз өнімдер өте көп ол жаңағы кір жуатын болсын үй жуатын болсын соларды пайдалануға тырысамын
ыыы сосын ы мысалы жаңағы кір жуатын порошоктардың барлығы қазір химиясыз деп айтып жатыр мүмкін химиясыз шығар бірақ енді химиясыз түбегейлі барлығының кетіп қалуы екі талай
сондықтан да химиясы аз заттар мысалы ас содасын тұзды пайдалану арқылы майды қатып қалган иә ас үйдегі жібіту күйген заттарды
тіпті мына ыыы аяқ киімнен ыыы адамның аяғы терлегенде иісі шықпайды ма соның өзінде ас содасын аяқ киіміздің ішіне сеуіп қойып жиырма төрт сағат бойы соны тазартуға болатын ыыы дүниелер де бар лайфхактар мысалы менің өзім пайдаланатын дүниелердің ішінде
ас содасымен ы бүкіл ыдыс аяқты раковина дейміз ас үйдің барлығын тазалап шығуға болады химиясыз яғни сонда улы заттар қолданбайсыз ас содасымен тек
тіпті мына ы кір жуатын машина бар ғой біз ойлаймыз кір жуатын машина ең таза деп
шын мәнінде ол жерде бүкіл микроб бүкіл бактерия жиналып тұрады
ана резиналарының былай араларын ашып қарасаңыз кейде тіпті қақпағын жауып қойсаңыз иісі шығып кетеді

өте керемет рахмет ақылыңызға
енді соңғы сұрақ енді бізде бұл қарлығаш деп аталатын экологиялық подкаст болғандықтан өзіңіз ыыы біздің қоршаған ортамызды қорғауға қандай үлес қосып жатырсыз
болашақта ы ұрпаққа ыыы қалдыратын жеріміздің таза болуына өзіңіз жеке қаншалықты қандай үлес қосып жатырмын деп ойлайсыз
енді кереметтей қопарып бір дүниелер жасап жатырмын деп айта алмаймын
бірақ енді табиғат аясына шыққан кезде артымызды жинап кету тазалап мына қоқыстарды лақтырмай көлігімізге алып кетеміз қалаға қайтадан әкелеміз
біреулердің шашып кеткендерін жинаймын енді ол көп мүлде көп болса өртеймін ондай талай ыыы практикамда болды
оралға барғанда мен таң қалдым оралда жайықтың өзендер көл өзен бар иә
шаған өзені бар оралда өзен қаптап тұр
бірақ оралдықтар кішкене ластау екен
мүмкін біздер астанада тұрғаннан кейін шығар і әлде біз табиғат аясына жиі шықпаймыз ба білмеймін мен оралға барғанда сұмдық қоқыс көрдім
сосын қараңғы тускенге шейін жаңағы өзіміздің достарымыз бәріміз күйеулерім әй гүлжазира қайтайық бұл жерді тазалап бітпейсіңдер
өртеп оны сөндіріп мама мына жерге енді өздеріңіз келіп дем алыватсыз неге соншама шашып кетіп жатыр екен деп солай таң қалып есімде қалып қалған дүние сол
сосын ыыы үйге гүл өсіру керек ол үйге гүл өсіргеннің өзі қыз балаларға тәрбие береді
жаңағы табиғатты қорғау мен айтамын сендер бір күн шәй ішпеңдер тамақ ішпеңдер өліп қаласыңдар гүлге су құйыңдар деп сосын олар жүгіріп кетеды ы гүлге су құяйық деп
сосын тағы не бар ыыы экологиялық жағынан атсалысатындай білмеймін қағаз жинайсыз ба үйде макулатура тапсырасыз ба
мен мысалы жинаймын айлап жинаймын да сосын барып қапшық қапшықтап ыыы соны қабылдайтын жерге апарамын
біздің үйдің қасында мына ммм қоқыс жәшіктері тұр ғой мен қараймын шынымен де адамдар сала ма сарысына жасылына
әлі біз үйренбеппіз салмайды екеуіне де бірдей қоқыстарды лақтырып кете береді екен
жаңағы ыыы қайтадан қоқысқа өңделіп шығатын заттарға арналған жәшікке салып үйрену әлі сиректеу бізде
міне сондықтан да біз ыыы өзіміз бастауымыз керек өзіміз бастауымыз керек сіз бен біз сияқты
мен мысалы енді өтірік алдамаяқ қояйын жаңағы мынаны қағазды бөлек баклажканы бөлек анда апарып саламын деп барлық мусорды аламын да бірақ сарыға салмаймын жасылға саламын
ал шын мәнінде мен мойындаймын ерінбей соны екіге бөліп салуға болады
сондыктан да құрметті иә тыңдармандар өзімізден бастайық ыыы бәрі де өзіміздің қолымызда жер ананы қадірлейік өзіміз тұрып жатқан қоршаған ортамызға құрметпен қарайық
сіздің айтқан кеңесіңіз есімде қалды
мына аспанға шарлар жіберетін иә соның барлығы кейін мұхиттарға түседі аңдар жеп жатыр өліп жатырған
содан кейін мен де ы екі қызымның жаңағы тұған күн бала бақшамен қоштасу немесе там бірінші сыныппен қоштасу мерекелерде шар ұшырады ғой аспанға иә соның барлығына мен де осы күні қоятын тыйым
міне көрдіңіз бе тамшыдай болса да өз үлесіңізді қосып жүрсіз
құрметті қыздар келіншектер апалар аналар міне осылай барлығымыз да атсалысып тұрайық қарлығаш экоподкастының келесі эпизодында кездескенше сау болыңыздар